عندك صديق كيحاول اتعلم لغة جديدة ولكن كيلقا صعوبة في الممارسة ديالها ديما شنا هي النصيحة اللي ممكن تقدمها له؟